May ettu taru narə gbənarə gbəsə may a narə taru a narə naru a naru gbanarə kome kome sə-may sə-ettu sə-taru sə-naru sə gbənarə sə gbənsə may sə anarə taru sə narə naru sə naru gbanarə kome kome sə man kome sə ettu kome sə taru kome sə naru kome sə gbənarə kome sə gbənsə may kome sə gbatunsə may kome sə anarə taru kome sə a narə naru kome sə narə gbənarə kome rarə sə kome rarə sə kome sə may sə ettu sə taru sə narə sə gbənarə sə gbənsə may sə narə taru sə narə naru sa narə gbənarə zu ette, zu ette sə may sə ettu sə taru sə narə sə gbənarə sə gbənsamay sə naru taru sə naru narə sə nərə gbənarə kome zu ettu sataurn kome. Zu ettu sə kome sə may sə ettu sə narə sə gbəna-rə sataurn gbənsə may sə narə taru sə narə naru sə narə gbənarə kome zu tare zutare sə mal sə ettu sə tary sə naru sə gbənarə sə gbənsə may sə narə taru saə narə naru sə narə gbənarə kome zutarə sə kome kome sə mal sə efte sə tare sə narə sə gbənarə sə gbənsə may sə narə taru sə narə naru sə naru gbənarə kome. Zu nare zu nare sə kome sə ettu sə taru sə naru sə gbənarə sə gbən sə may sə nə sə gbənsə sə nərə taru narə naru a narə gbənarə zu ettu sə kome sə kome sə may sə gbənarə sə gbənsə may sə narə taru sə narə naru rarə.